Nëse do të isha personi i fundit në Tokë, fillimisht do të eksploroja botën, duke u përpjekur me kuptue realitetin tim të ri. Dopu, do të përpiqesha me ruajtë dijen njerëzore përmes librave, dokumenteve edhe teknologjive, me shpresën se një ditë mund t’i vlejë dikujt tjetër.